wabe se heyɛ han duwo han duwo a wara bepɛɛ yi oyi sun'anna han duwo zun wa duwo a punɛn a o o mu ɲu oyi uwa mu ɲu sunu doso mu mawe mu mu ɲa'a um mu hiyase be amu beraso wure a lebiyan min a o ni o o zenu ma o su'aro <hesitation> mu ɲu tuwii oyi mamu to o homu ma jenu a mu ɲan ɓɛ'a jenu